एबे पाछक पल्तावा सबह खैले खान क नाउ सबह कहबाही जौत कालु भर्खे मुइ भैसिक सुकुटी बनके खैले बणसु नाही । हमरा उ चाही घरवा मा बनोले । उ कसके बनोसही देउकही भैसिक मासुवा यानके झिन झिन काटके । ओकरके देउकही ओकरामा एबे नुन मर्चा मसाला सबह्, तेल सबह काचे कथ कथ मिझराके <noise> हसे ओकराके एगियामा पकावके । एगिमा देउनकही एङरा बनाके एगिमा पकवके नाही । एबे ओसनुक ओथिया गहबाही जौत खा बङ बङ सुनगोबही जौत डहताउ । इचिहिची इचिहिची सुनगाके कोइलावमा पकोबही त डौलसे पकसाइ नाही । हसे ओसने गहके हमरा हलहु कालु बनोले देउकही ओथिया भैसिक सुकुटी । उ पाक सकबिय डौलसे खा पकाके जबण जुग पाक सकबिय ओकरके हसे हमरा वाहिमा बहरा निस्काके कच्वारामा देउकही छुटे गहके । हसे ओकरमा फेरी काचे तेल सबह गहके काचे मर्चा सबह पिसके नुनमर्चा इचिहिची गहके हसे ओकरके देउनकही मिझरा मिझराके ओकरके खेसहु ।